Fampakaram-bady tonga lafatra raha ny hevitro ah de any amoron-dranomasina no atao ah <noise> de vitsivitsy ny olona asaina izany hoe tsisy an'ilay olona miatsaravelatsihy tonga isakafo reny fotsiny de akotran'izay ah ny <noise> be dia be ny sary alaina atao fahatsiarovana.